मधुमक्खियाँ शहद निकालण्या कु अलावा पर्यावरण मा कई ढंग ले योगदान दिन्दि। सबसें मुख्य यो कि यो फूल-फूल मा परागण (पॉलिनेशन) करि खेत-बाड़ी और जंगल मा फळ, फूल और बूट्यांण कु उत्पादन बढ़ाउँदि। इनुं परागण कै कारण फसल और वनस्पति मा विविधता बरकरार रहन्दु। यो फसळाँनुं बढ़ायें मा मद्दत करि किसान्युं कुं आमदनी बढ़ाउँदि, और वन्यजीवन मा भी यो समृद्धि ले आऊंदी।